عشان اعتنى بالنبات فى الاماكن المغطاه اول حاجه لازم اجيب النبات ولازم يكون ليه مصدر للضوء عشان يقدر يعمل عملية البناء الضوئى تانى حاجه مينفعش احطله نسبة مياه كتير عشان دا هيكون غلط عليه ولا احطله مياه ملوثه لازم احطله مياه كويسه <noise> ليه واحطله المبيدات و السمادات المفيده ليه